Lusu jin vilu, in kɨtɨ lusu yuán chi kɨtɨ ja ntitó ve'é kutu ntitó ntitó tu kɨtɨ, jiántu; te vilu un chi vilu un saátotu ve'é, j'ániti ja ku kɨtɨ luli ja nani tɨñɨ, tɨñɨ ñua chi ka sa cha'ánti ini veé kayeéti taka ntatiún ja ɨó ini ve'é ka yeéti nuni, ka yeéti triu luli ñua, ka stɨvɨti ntatiún yuan te yuán kutu cha tiún vilu chi yuan yetu vilu yuán santoótu ve'é ntitotu cha luli vilu un ve'é te yuan kutu sɨn tiún ɨó ja sa'á vilu te sɨn tiún sa'atu ja kutu lusu.